اګست د اوړي زړه دی. ټکنده غرمې، سور لمر او کمې حوصلې د دې میاشتې نښې دي. په اګست کې د بزګرو لپاره د فصل د راټولولو وخت دوی سرګردانه وي او کارونه یې ډير وي. د اګست په میاشت کې ټول خلک په یوه سیوري پسې ګرځي تر څو ځان له لمر څخه پناه کړي او لمر د خلکو په دښمن بدلیږي.